طعامي المفضل هو, الكسكسي التونسي, خاصةَ في الأيام الباردة, نحب الكسكسي مع الخضرا واللحم وإلا دجاج, وديما بالمرقا وهيا بتنفوح برشا بالتوابل, أما في الصيف نميل أكثر للماكلا الخفيفا, كيما السلاطا التونسيا, وإلا السوشي, نوع الطعام يختلف حسب الموسم, على خاطرنا في الصيف ديما نحبوا الماكلا الباردا والخفيفا, وفي ديما يكون العكس.